gaf tok <hesitation> jama tokiti, nam tok huji kadetee huji kadete namkun hujir ijeta huji tan namkun dabee. Jar kunen woll bedii, jar kunnen duran hariyya wollin somte dub wonin yeden namanyaa an huji tan denkan siabddhede sikadede, amtan <hesitation> huji atinen haan dabsifte namanyaa atin hariyya dansamuu gar kinkiyya. hariyya akanasun hindagenne, atin hariyya dansa ant hiitatu hariyya kiyamu eg an huji sun sirra dab.